Kiishwo nkyin nkyi byina byi-pena m neen, <noise> etingetuge kiishwo nkyi byi mu byi-pem m neem. kantik mke ba-bi ng me kyi-kim ne kyika banet eten nyin wan nnan mu ba-fim ne nyi ke buti dyizong enyinchong ndyi n-dyizong nan nnan andyi. dyizong wan nnaa a-dyi byi-fii ng ba-fin ne ndyi ke buti A ba-fim ne nyi ke ogba mu nnan, byi-fa ba-fim ne nyi ko dyibem dyiben, byi-bwa esin byi-bako dyi bem buti wa eringe nyi wo ne onet amu ba-fim wa eringe okakara oo-ti nyi emen. mu o-kong agin be ke bokyi to byi mu ne agin nyi atyem kanong kanong nyi byi mu byi kong bonet mbe byi-fim ne mbe wa, a nchan. banchi o-fwon a ne banet bakiri ba-pap ke bane, dyizong wan andyi a mo mu a-fim me nyi ke ojba mu nchan a-ku a-ko ng a-fu, nyin wen bone eji, mu byi-fim ne nyi ke buti, nke a enet mu nnan o-fwon a kpa ke esim ne o ba fwoowo a-bakye onet okiri a-fu wan bone mun, nyin dyibem eji dyibem eyen ene e ne ke be ke bokyi byimu bye-raa ng

Bè bi muunè báned mbe ba da fuu dibem bute, dibem dibem kang kang biem ambi gbaad. Banchi s ten baa nab kambii bat. Aga fuo beno